Yo assalamu alaikum muninga muninga na lugu na lugugo fess dingə nata aduma akulya dingə nata aduma kaini kəamaniyo dingə natanə akulya darəgerə ləmanma ali gəre gata ndasodo gajuwa warai amma adin ngaguwa daraigo daraja ngaguwa lairago gal nga daji kəmani nugu jarna nga giyel nga bənai ganə futadə kənai ngə gəta so kənai nga gəta kunai adaga muni nga həre tokol ma dingə nata adinma akulya kən indime in karrandaina lumanə lumanə halal nga lumanə go danə go ngəla rai gəshal nga kəmgo kiigo gandə wudərəgo adin mago hərə ayi alama golə gəkə kəka kərado ngu shobaiju dashi nga gəbagə kwana inagəro gol ga aji aji gata lumanə manga aji gəshal fadau gəshal fadaugo fadau həral ngəla'ago ngə nayu yallugagu jikə ngə ajuga goi wute daji di gakə unə yo həre tokolma kaini kəmani gakai kə mani nga kai nabi nganə. Gakai nabi nganə ngə kai yayi ngagu yu afa ngagu kai yayi ugagu yu afa ngagu yu afa ugagu nga wute adin ngagu gwara wanəngə kinə rongə kinə kəmaniya ga wate daji gəshilbu luman dai lumanə ma mai gəshilburə ai dingə gəmantəya gəre shilbu halan lairago mai əshilburə ai dingə shandu ngə gəmantə shandu shandu ringə gəmattə gədə aji muni ngə dija ngasho gaka nga aji naa lartə ngafu larə tə ngaguwa ngə nyi dugoi njiliagoi jikə dənai njiliagu jikə aji gəshal larətə ngagu kuragu fat na yu ijama ngagu aji gəshal funagu yo muni nga lumanə ma naji namuwa gəshalyado aji aji ngəla anə nga aji namu ngə gəshal najimama gəshaya nga wajagu aji ashall ujuu aji ashalya nga gətegu, ashall gətegu ashalya nga whi kənegoi ashall whi kəne goi ashalya nga aji kənegoi fudo ngə yayi ngagu ashall naji dəramma ishalya ngə aji fudo ngəde njiliagu dugai htte ngə shiyegoi gətte aji ashall Aji yosho akulya nga aji ishala'a funagai naji funagai akulalya nga aji shala'a larə tə ngagai yu ga'a gata ngə na kwagashara ngundə dingə kəngə alai guttəma amma gəshal lumanja nga na'a gukula ngundə kuttə gəre yu gudo adin ma fa lumanə ma ngo adaga daji dəmai yedəna ma adin nganaigo ishall hin kənanigo hinə dumu nganaigo yo lunanə mago yita nga hingo higo halla shandu luman ngani migau yu yayi ganai yagaurə do shinandu yakoi yawarə yata ga him di nuwanai ndugudo nata di dəbaranga hamm adaga di alligə adinyu lumangu akulya assalamu alaikum